Gn'isan'ny fianakaviagnako a fito, de ray aman-dreniko a, bebeko a eo amy manodidigna ny fitopolo taona de mamako mban'ny anadahiny a, magnodidina ny efapolo taona akeo, de ny zokiko an magnodidigna ny roapolo taona mahery de izaho moa zany a mbola agnatinle roapolo taona.